Nau man ki sui iau ta no togon tauan no nas ni maramarak ni buk pege ta taria using a ko mang bil. Togon tauan ko roron sikei mang ke taun parik na nas ni maramarak using a tara uli buk osongon vuk ani sa? Na kapa ri tauan kio vap alis maiten ani ra na parik ka angkuai si karame uli duai ni maiten si keve taun si uli buk pege tari tauan. Na nau parik na buk pge ta pasak iri tauan using man ki sui iau ta pasak iri tauan no nem buk pege tarana using a ri tauan kio roron si togon tauan sikei mang ke taun parik kar ro toro mamal ani uli angkiki veria na mang ke tauan kio vap ro na mang ke tauan parik kia vap ro asukang a si togon tauan no arai nia ta toro nas ani vangang kui si uli pege ta pasak i togon tauan.